اول به زه هڅه وکړم چې ژوندی پاتې شم. خوراکي توکي، اوبه او سرپناه به پیدا کړم. بیا به یوه طریقه ولټوم چې بل انسان پیدا کړم. زه به تکنالوژي وکاروم چې اړیکه ونیسم. زه به هیله له لاسه نه ورکوم او هڅه به کوم چې بیا ټولنه را جوړه کړم.